मेते अलग अलग राज्यों का खाणों बणौंण, तखो ज्वो लोकल खाणों व्हंद, स्वो बणौंण मेते अच्छू लगोलू लेकिन मेते स्वो बणौंण नि ऊंद। मैं येते सीखण चालु। जन मेते राजस्थान कु ज्वो गौं गौं कु खाणों व्हंद, मेते स्वो बणिया लगद। गुजरात मां ज्वो घौर घौरो खाणों व्हंद, मेते स्वो भौत अच्छू लगद। पश्चिम बंगाल मां मेते तखो खाणो भी भौत अच्छू लगद। येका अलावा अगर आप मणिपुर चलि जावा या पूर्वोत्तर भारत मां अलग अलग राज्यों कू खाणों भि मेते भौत पसंद चि। मैं यो खाणो बणौण जरूर सीखण चालु।